عادي يا بنتي مش لازم الخوف هذيك كله يعني شنية طيارة شنوة بطو شنية موبيلات شنية كرهبة كلهم وسائل نقل إذا كان خم حاجة كتبلك تتصير تتصير وبالتالي أطلعي تنفسي أقر شوية قرآن كنت أحبيه سبحي إيش بدي قصة أقراها خمني في موضوع آخر آخر تغمضي عينيك وأرجدي وكهو مش لازم تخمني ياسر في الموضوع ما تخفيش ما فماش عليش الخوف هذا الكل.